वन ता मेते द्वी जानवर पसंद ची बिल्ली भी पसंद ची अर कुत्ता भी पसंद ची पर ब्वलन की कुत्ता ज़्यादा पालन भोत अछू वन ऊ इंसानूते भोत फैथ्फुल माना जांदा उते हम ज्वे ब्वोल दया ऊ कन बिल्ली ता हमारी घोर मू ही रन अर कुत्ता ता हमारी भैर भी रखवाली कन जंगल मा भी रखवाली कण अर खेतू मा भी रखवाली कन सब जगहे रखवाली कन, अगर हम वेते कुछ ढूंढनाते ब्वोल दयाला ता उ भी ऊ कर दयालु ता ये वेन कुत्ता पालन ज़्ज़्यादा उचित ची।